<noise> k'ot mod kirb'an ki'ab' qak'ox cha qak'aslemaal chire' chuwach uleew porque katyoxij chel qa Dios ara' riya'maj kajb'inek kajwa'katek y qak'aslemaal k'ot mod kirb'an kib' qak'o'x <noise>